Inksha ukaenda ukakamata ubesa fo kwakia hum uwoo- obenki kwa yandikia hoika kakaa hombo hungwa ha wakama ho akabia yafo firwa wapata shida manaake besa yeva ikama kafo, firwu pata weshinda kwa nevasaia kwayyeye mani ngete shida ho mwana loli ngaya mabesa yo koishi lilie mninja kwasha nayo kwaya rika le mwana fo siptali chun likunda haya benkini